أول حاجة بنقول لا تدخل السرير بدري بحيس يجييه النوم يعني، وبعدين تشرب شاي بالأعشاب يخليك تستريح كدة و ويكون جسمك مرخي، وبعدين تحاول ما تسهرش واجد وتكون عامل لروحك روتين بحيس تعرف كيف بتنام بدري، وبتصحى بدري يعني كيف السهر مش حلو يعني لصحتك.